لو سألتي أكيد بختار سفينة فظاء يعني تخيل إنك تستكشف الكواكب وكمان تشوف عجا عجايب الفظاء، القلعة حلوة بس محصورة بالأرظ أما السفينة الفظائية فالمغامرة فيها مفتوحة وكبيرة تطلع فيها للفظاء وتشوف أشياء جديدة وتتعرف على أشياء ما جد شفتها جبل كدة.